Ayeki ayadique amue yeren ah tie e kua amiton nor ro abiro khua akie sameh yenia khe aghia sameh yena khe amue nizeni amue yi riber aghi kpe azumhen ye nameh nor rakhini aghi kpeni zeni zo agha kpe yor ato sehhi yor ado ze hie zor ador hel mhi yor ado ze hie zor ador hel mhi hia yor ehen nor reki ador a der kue lor yor aghi kueren yor ogha ga oghai ga asie lere adoghae agha munugho dor de nor dor de nor de ghi muo gho oghi le eko ghi vuo mhsn eko gha vuo mhan awe nokpia ariani neko bhe vuo oni wel ubhele so eneki na yoni emhikike na del bhor o e ni khi